مساوات ماته د ټولو انسانانو ترمنځ برابري راپه یادوي. زه فکر کوم چې هر انسان باید د یو شان ارزښت درلودونکی وي. مساوات د نژاد، جنس، عقیدې او شتمنۍ له توپیر پرته عدالت غواړي. په ټولنه کې مساوات د سولې او پرمختګ بنسټ دی. کله چې مساوات وي، د محرومو خلکو غږ هم اورېدل کېږي. زه مساوات د عدالت یوه بشپړه بڼه ګڼم. مساوات د انساني کرامت احترام دی.